Eee da tena milamy ny ampela aminio satria, manandaja ka nome voninahitsy amason'ny fianakavia, imason'ny fanjaka imasona-eo anatrehan'Andriamanitra avao koo eo anatrehana ny nangahary.